Tegna namagna marina anao e. Na an-kafaliagna za, hainao mamalifaly anahy. Na an-kalahelo, hainao ny mampitraka zaho. Ilaigna marina anao ary maromaroa ihany ny tahaka anao fô tegna olo magnana ny maha-izy tokoatrany anao, na amin'ny resaka raha tsara zagny na amin'ny resaka raha ratsy. Afaka magnanatra anao izy koa aho hoe misy raha tsy manjary ataoko ary afaka magnampy ihany koa mba hizotra amina resaka raha manjary koa.